शराफ़त शब्द का मतलब है सज्जनता। कुलीनता, कुल की शुद्धता, भलमनसी, अखलाक। सुशीलता, गरिमा, सम्मान, महान होने की स्थिति। शिष्टता विनम्रता शराफ़त शब्द से जुड़े कुछ और अर्थ। शरीफ़ या सज्जन होने का भाव अच्छे शिष्टाचार वंश की शुद्धता। शराफत शब्द अरबी शब्द से लेहल गाइस है।